Ny fomba fitrohan'ny aspiratera loto a, izy io moa zany de fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, de mety hoe misy zavatra mihodinkodina ao anatiny ao miteraka rivotra, de iny rivotra iny no hoe mitroka an'le loto hiditra ao anatin'le aspiratera zany.